Íslenska ríkið gæti þurft að greiða útgerðarfélögum milljarða í bætur fyrir að hafa hlunnfarið þau um makrílkvóta eftir dóm Hæstaréttar í dag eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis enginn var í húsinu þegar slökkvilið kom að en einn var fluttur á sjúkrahús deilur um

settu mark sitt á fyrsta dag friðarviðræðna stríðandi fylkinga í Jemen sem haldnar eru í Svíþjóð forystumenn stjórnarandstöðunnar vilja ekki lengur funda með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni Miðflokksins og eru hættir að bjóða honum á reglulega samráðsfundi

dýragarðinum í Japan fara ekki í jólaköttinn í ár þær um í nýju jólafötunum sínum á dögunum og buðu upp á myndatöku reglur um úthlutun makrílkvóta frá tvö þúsund og tíu eru ólöglegar og ríkið bótaskylt gagnvart tveimur útgerðum sem telja tjón sitt í milljörðum þetta segir

Hæstiréttur fleiri mál gætu fylgt í kjölfarið árið tvö þúsund og tíu ákvað Jón Bjarnason þáverandi sjávarútvegsráðherra að skipta makrílkvótanum í þrennt í stað þess að hann færi allur til þeirra sem höfðu veiðireynslu fór þriðjungur til smábáta og þriðjungur í pott fyrir millistór skip strax risu efasemdir um að þessi reglugerð Jóns væri lögleg

á hendur ríkinu til að fá bótarétt sinn vegna þessa viðurkenndan útgerðirnar töpuðu málunum í Héraðsdómi Reykjavíkur í fyrravor en í dag sneri Hæstiréttur dómunum við bara þeir sem höfðu veiðireynslu áttu að fá kvóta og ríkið er bótaskylt af hverju var þetta gert svona á sínum tíma til að byrja með ja þú verður að spyrja annan um það þetta er gert fyrir allmörgum árum á grunni ákveðinna forsendna þá sem ég hef ekkert allar á tæru ég horfi hins vegar framan í niðurstöðu Hæstaréttar og virði hana að sjálfsögðu enn á eftir að ákvarða bótafjárhæðir en þær gætu verið risavaxnar deiluaðila greinir á um tjónið en útgerðirnar fengu mat frá Deloitte um að tjón Ísfélagsins væri allt að tveir komma þrír

þrjú hundruð og sextíu milljónir það er bara fyrir tímabilið tvö þúsund og ellefu til fjórtán árin síðan þá eiga eftir að koma til skoðunar það er alveg ljóst að við verðum að skoða hvort þetta tekur til

sem liðinn er það er eitt af þessum verkefnum sem bíða yfirferðar en það er alveg ljóst að verklagið eins og það hefur verið viðhaft á þessum árum stenst ekki lögin og þá þurfum við að skoða hvort

úthlutanir lúta ekki sömu forsendum er ekki viðbúið að það séu mörg önnur fyrirtæki sem muni gera sambærilegar kröfur það á bara eftir að koma í ljós við eins og ég segi ætlum að setjast yfir þetta núna og meta með hvaða hætti við getum brugðist við og verðum að sjálfsögðu að gera það á þeim grunni að allir sitji við sama borð Kristján ætlar að ræða málið í ríkisstjórn á morgun eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis enginn var inni í húsinu þegar slökkvilið kom á vettvang en þar var umtalsverður eldur og allt tiltækt slökkvilið kallað út einn var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar slökkviliðið var kallað út við Vesturgötu tuttugu og fimm í Reykjavík um hálf fimm í dag

hefur gengið ágætlega eftir að við fórum að komast að þessu

náð tökum á þessu erum bara að vinna í forystumenn stjórnarandstöðuflokka á Alþingi vilja ekki lengur sitja fundi með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni vegna skrifstofustjóri Alþingis sendi í dag frá sér fordæmalausa yfirlýsingu þar sem hann harmar ummæli þingmanns Miðflokksins anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokks gaf í skyn í viðtali á Bylgjunni í gær að ummælin á

Klausturbarnum væru hluti af kúltúr sem starfsmenn Alþingis tækju þátt í starfsmenn hafa tekið þessu afar illa í dag sendi skrifstofustjóri Alþingis frá sér yfirlýsingu þar sem hann mótmælir því að starfsmenn þingsins séu á einn eða annan hátt dregnir inn í umræðuna þá segist hann líka harma þessi ummæli því þau eigi ekki við rök að styðjast eftir því sem fréttastofa kemst næst er það nánast einsdæmi að skrifstofustjóri Alþingis sendi frá sér yfirlýsingu af þessu tagi Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sagðist í Kastljósviðtali í gær hafa upplifað samtal Klausturmanna sem árás og kallaði þá ofbeldismenn Sigmundur Davíð brást við þessu á Facebook í dag þar sem hann sagðist skilja reiði hennar hann sagðist enn fremur skammast sín fyrir að hafa ekki atyrt þá menn sem notuðu ljót orð í æsingi hann segist aldrei hafa verið kallaður ofbeldismaður og ekkert á hans pólitíska ferli hafi sært hann eins mikið Logi Einarsson formaður Samfylkingar segir mikið vantraust ríkja í garð Sigmundar Davíðs og menn séu nú hættir að bjóða honum á reglulega ég hef ekki sem formaður stærsta stjórnarandstöðurflokksins treyst mér til þess að senda fundarboð á formanns Miðflokksins hans nærveru er þá ekki óskað eða hvað í síðustu viku þá var staðan þannig að við treystum okkur ekki til þess andrúmsloftið sé afar þungt hlutirnir eru erfiðir og fólk er dapurt umfjöllun um Klausturmálið nær út fyrir landsteinana og miðlar á borð við breska Ríkisútvarpið og New York Times hafa fjallað um málið undanfarna daga þá hafa miðlar annars staðar á Norðurlöndunum sömuleiðis beint sjónum sínum að Íslandi fjölmiðlar á Norðurlöndunum hófu að fjalla um mál þingmannanna sex úr Miðflokknum og Flokki fólksins fljótlega eftir að málið kom fyrst upp á vef norska Ríkisútvarpsins n r k er meðal annars fjallað um Gunnars Braga Sveinssonar þáverandi utanríkisráðherra í tengslum við ummælin á

í frétt s v t sænska Ríkisútvarpsins segir að ummælin hafi orðið til þess að fjöldi fólks hafi mótmælt á götum úti á báðum stöðum er rifjuð upp umfjöllun um Panamaskjölin og það þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hætti í kjölfarið sem forsætisráðherra árið tvö þúsund og sextán í í frétt b b c um málið er sagt frá háværum kröfum um afsögn þingmannanna sex og að íslenskt samfélag sé í áfalli vegna málsins New York Times fjallar einnig um málið en þar gætir nokkurs misskilnings og Anna Kolbrún Árnadóttir sögð ráðherra t v tveggja í Danmörku hefur sýnt málinu hvað mestan áhuga og

fjallað um það í ófáum fréttatímum

friðarviðræðna milli stríðandi fylkinga í landinu viðræður hófust í morgun í sænska bænum

norður af Stokkhólmi sæst hefur verið á fangaskipti og að særðir uppreisnarmenn komist úr landi til læknismeðferðar fulltrúar stjórnvalda í Jemen krefjast þess að þau fái yfirráð yfir Hodeida sem er mikilvæg hafnarborg á vesturströnd landsins því hafna uppreisnarmenn og vilja reyndar frekar tala við fulltrúa Sádi araba og annarra ríkja sem styðja

stjórnvöld í Jemen vonir eru samt sem áður bundnar við að þessar viðræður skili raunverulegum árangri tæplega fimmtugur þýskur karlmaður sem tók skútu ófrjálsri hendi úr Ísafjarðarhöfn um miðjan október kom fyrir Héraðsdóm Vestfjarða í dag maðurinn viðurkennir að hafa stolið skútunni sem er metin á um níutíu milljónir króna hann segist aðeins hafa ætlað að sigla henni

Reykjavíkur og skilja hana þar eftir en ekki hagnast á henni maðurinn segir að hugmyndin að því að taka skútuna hafi komið snögglega þegar hann hafi áttað sig um tveimur klukkustundum síðar hafi verið of seint að hætta við um fjórtán klukkustundum síðar fann Landhelgisgæslan manninn úti fyrir Breiðafirði hann er ákærður fyrir þjófnað en nytjastuld til vara hún átti ekki að lána karlmanni kveikjara hann átti erfiða æsku slíkar afsakanir og skýringar hafa margir

þolendur ofbeldis heyrt frá gerendum framkvæmdastýra Samtaka um kvennaathvarf kynnti í dag nýja rannsókn á reynslu kvenna af ofbeldi í nánum samböndum athvarfið lagði spurningakönnun fyrir tvö hundruð konur sem höfðu verið í ofbeldissambandi og samanburðarhóp rúmlega hundrað kvenna sem ekki höfðu slíka reynslu í grein með niðurstöðum rannsóknarinnar eru taldar upp hátt í tvö hundruð afsakanir sem

gerendur gripu til algengast var að þeir kenndu þolanda um ofbeldið tengdu það líðan sinni röskun eða erfiðri æsku það sem virðist

mest gegnumgangandi er fullkomin tregða þeirra til að taka ábyrgð á ofbeldinu mikil stjórnsemi afbrýðisemi tilhneiging til að einangra maka og gagnrýna eru eiginleikar sem Sigþrúður segir að ættu að hringja viðvörunarbjöllum mikill

munur var á því hvernig konurnar sem tóku þátt í rannsókninni lýstu hegðun maka þannig upplifðu þær sem verið höfðu í

mun frekar að makinn vændi þær um framhjáhald eða vissi nákvæmlega hvar þær væru staddar þá var algengt að fávita hluti kvennanna í samanburðarhópnum sem töldu sig ekki vera í ofbeldissambandi sögðu maka hafa þvingað sig til

til kynlífs eða veitt sér áverka við sjáum það

að það er erfitt að skilgreina sjálfa sig sem þolanda í ofbeldi í nánu sambandi margar af konunum sem koma í athvarfið gera það ekki og það sama gildir um

í þessari rannsókn Sigþrúður segir að til að fá heildarmynd væri gott að fá sjónarhorn gerendanna sjálfra á verknaðinn sú hlið væri líka mjög dýrmæt Sveini Margeirssyni forstjóra Matís hefur verið sagt upp störfum eftir átta ár í starfi samningur um starfslok var gerður við Svein í gær að frumkvæði stjórnar Matís Sjöfn Sigurgísladóttir stjórnarformaður segir að ástæða uppsagnarinnar sé skortur á trausti milli hans og stjórnar hún vill að öðru leyti ekki segja hvað veldur Oddur Már Gunnarsson tekur tímabundið við starfi forstjóra

rannsakandi óttast að unglingar sem sofa lítið árum saman brenni út fyrir þrítugt íþrótta og við Háskóla Íslands hafa rannsakað heilsufar nokkur hundruð ungmenna fæddra árið nítján hundruð níutíu og níu þar á meðal svefn krakkarnir voru þegar þau voru fimmtán og sautján ára látin bera armband með skynjara í viku niðurstaðan

sýnir að örfáir mæta úthvíldir í skólann

rúmar sjö um helgar

sautján styttist svefninn um tæpan hálftíma

og ekki nóg með það þegar krakkarnir voru í tíunda bekk sofnuðu þau yfirleitt fyrir eitt og vöknuðu fyrir átta tveimur árum síðar var svefninn allur úr skorðum þá var ekkert munstur lengur á svefninum þeirra mjög voru að fara mjög seint að sofa þrjú fjögur fimm á nóttunni

stundum að vakna klukkan sjö stundum á hádegi sumir voru

alltaf eftir skóla þarf ég að fara heim og fara að sofa eins og núna ég er að drepast úr þreytu svo sofna ég mjög mikið í tímum að ná mörgum klukkustundum á venjulegri nóttu svona venjulega er ég að sofa sex til átta en ef það er bilað að gera

fjórir fimm tímar kannski ertu útsofin eftir sex til átta tíma svefn nei alls ekki það fer eftir yfirleitt er það bara í kringum svona milli fjögurra

sjö tíma á því bili það er auðvitað margt í gangi hjá unglingum svona líffræðilega hormónabreytingar

sólarhringnum við og fleira það sem er auðvitað áhyggjuefni er að heilinn þeirra þroskast svo hrikalega mikið að þau þurfa á þessum svefni að halda til að læra nýja hluti nú hefur mikið verið um og það er að koma í ljós mun fyrr hjá ungu fólki en

fyrir einhverjum árum

við höfum miklar áhyggjur að þessir krakkar fimmtán og sautján ára sem eru ekki að sofa nóg og eru í í lífsins hringekju að þau muni í raun krassa fyrr kannski bara fyrir þrítugt Erlingur Sigurður Jóhannsson prófessor í íþrótta

og heilsufræðum hvað

veldur því að

breytist svona mikið á þessum tveimur árum hvaða áhrif hefur

þurfi ekki að sofa nema nokkra tíma þurfi ekki að sofa nema nokkra tíma afurðastöðvum sem selja lambakjöt berast reglulega kvartanir frá fólki sem finnst kjötið seigt og ullarbragð af því þessu veldur of hátt sýrustig í nýliðinni sláturtíð hóf Fjallalamb á Kópaskeri að mæla sýrustig í lambakjöti til að tryggja að ekki fari of súrt kjöt þaðan á markað hjá fjallalambi er starfsfólkið að vinna lambakjöt úr sláturtíðinni til að senda í verslanir saga niður skrokka af frosnu kjöti og úrbeina hangikjöt fyrir jólavertíðina það er enginn sjáanlegur munur á þessu kjöti getur verið talsverður og þar ræður sýrustig í kjötinu miklu kjöt með of háu sýrustigi er verra til matreiðslu þeir sem að kvarta þeir fá seigt lambakjöt með svona ullarbragði því hafi fyrirtækið komið sér upp mæli fyrir

til að geta mælt sýrustig í kjötinu hafi valið úr alla skrokka sem sýndu þessi einkenni að meðaltali um fimmtán til tuttugu skrokka á dag við kjötmat og í öllum þessum skrokkum var sýrustigið mælt sólarhring eftir slátrun væri það of hátt voru skrokkarnir látnir hanga lengur til að fella sýrustigið áður en kjötið var fryst við erum að

í dýragarði í Japan á dögunum í

dýragarðinum í Japan er gestum daglega boðið að fylgjast með mörgæsum marsera heldur meiri

var yfir göngu

í gær þegar þær völsuðu um í nýju jólafötunum sínum þær virtust nokkuð ánægðar með sparifötin sín og líklega einnig þá staðreynd að engin þeirra fer í jólaköttinn í ár það var engu líkara en

spranga um í nýjum fatnaði og stilltu sér meðal annars upp í myndatöku fyrir áhugasama gesti garðsins og þá að veðri eftir nokkuð hraustlegan blástur á landinu í dag dregur talsvert úr vindi í flestum landshlutum á morgun bíður okkar norðlæg átt með snjókomu eða slyddu norðan og austanlands en rigna mun úti við austurströndina

á suðvesturhorni landsins Theodór Freyr

Haukur Harðarson verður með í íþróttafréttum kvöldsins

draga til tíðinda á EM kvenna í handbolta keppni í milliriðlum mótsins hófst í Frakklandi í dag Atli Eðvaldsson segir það sín stærstu mistök á ferlinum að hafa tekið við þjálfun íslenska karlalandsliðsins í fótbolta

ríkið gæti þurft að greiða útgerðarfélögum milljarða í bætur fyrir að hafa hlunnfarið þau um makrílkvóta eftir dóm Hæstaréttar í dag eldur kviknaði í bakhúsi við Vesturgötu í Reykjavík síðdegis enginn var í húsinu þegar slökkvilið kom að en einn var fluttur á sjúkrahús deilur um

dag friðarviðræðna stríðandi fylkinga í Jemen sem haldnar eru í Svíþjóð forystumenn stjórnarandstöðunnar vilja ekki lengur funda með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni formanni Miðflokksins og eru hættir að bjóða honum á reglulega samráðsfundi Shimane dýragarðinum í Japan fara ekki í jólaköttinn í

um í nýju jólafötunum sínum á dögunum og buðu upp á myndatöku þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og

næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á